Muktwi ni mung wngkha chocolate bar snickers kitkat muktwi muktwi bears worm tei kwrak muktwi lollipops mint taffy tei caramel hai kwchak kwchajak mungrok belai kheno hamjakgo. Abo hai kheno kwchajak chwrairokbo likoriis jeli beans tei marsmalobo belai kheno nugo. Kwtal jorao chajakma jorajorao chajakma jesa khe chakmajak chakma tei chocolate ni toktui. Amchaini khatungma jephru turki ni tongthokma tei japan ni mochi aswk khe khakchangma rwgo. Candy wngkha jotoni thani chámung bebak umor ni borok rok no hamjakgo. Tei juda juda hamjakma tei hamjakma bai khe lekhajak ya juda juda khe phaio.